Misy misy misy ny akanjo tiako hanaovana rehefa indrindra rehefa mivoaka iny. Ohatra ny anahy zao dia tia magnano robe aho matetika na dia tsy voatery hoe mivavaka aza, dia matetika koa dia manao pataloha slim dia body fohifohika ambony dia misy blouson manifinify manampy dia ndraindraika ampiako casquette miaraka aminazy dia izay no fiakanjo tiako hamboarina.